البرودة الشديدة بتقدر إنك تلبس متلاً ملابس وتعرف تتقل على روحك بحيس ما تبردش وكدة وما تتعبش يعني، <hesitation> لكن الحر الشديد طبعاً صعب لإني ما نعرف نتحمل وممكن يسبب لي تعب ممكن يعمل <hesitation> حساسية يعمل حرارة ترتفع الحرارة كدة، لكن البرودة تقدر تتغلب عليها.